Deporte xiikudiikide canica kuaade escuela xiikaatadeede trompo xiiku daava'ade rueda te kiine'ede canica ndi'i trompo xiikuudikide pelota do'o xi atiuu atiuu meediu ja kueende pelota hule io pelota hule tiuku xiikudi'ikide balon quinta u'un u'un deinkaa lado xiikudiikide pelota hule ndi'i guante ja nani pelota mixteca ndiaa jiaa u'unde in ka lado inka zote xiikudikide inte nani saque iate xecontrarrestar te nuaa nani contraresta te xiikudi kide con punto y raya adentro saque ndiaa nduaa danani tavade bola balon pelota ndii guantede kua'ade inga ladoxi kaatiude te daaniiokadexi kude naande yaya 40 daana'anide kundiko yaavi in raya punto ni'inude exi ganarde te daakuido balón te contra resto jiaa ku pelota mixteca de te juego trompode ndiaa xiikaande resortera daava'ade ndii chiruun xeexuutna'ade kuude xiikuudiikitnaate daakeenede ndii yuú ka'anide ñeerrude diaa jiaa kuja ii xina kaanide ñerrude ta va'ani te ka'anude a ka'anide texi dakeenede ndiaa gana dakeenede yuu.